رؤيتي لرجل كبير في السن كان يقدم وردة حمراء لزوجته كبيرة في السن كان عمرهم تقريباً ثمانين سنة، كان أجمل مشهد بالنسبة لي لأنو فهاذا العمر قليل ما نشوف ناس رومانسيين وعندهم هذا الحس العاطفي الجميل.